ايه أنا نآمن بلي أي انسان باغي يعيش في أي بلاد <hesitation> عنده الحق يروح يعيش في هاذيك لبلاد لأن في نهاية المطاف حنا قاع بنيادم كيما بعضانا و هاذي دنيا كل واحد وين ما لقا روحه مرتاح وين ما لـ البلاصة لي لي تساعده بغا يمشي يعيش فيها و يجربها. قادر يروح فيها و يجربها، بشرط أنه يحترم الناس لي <hesitation> و البلاد و القوانين لي <hesitation> لي راه ماشي <hesitation> يعيش معاهم.